இந்தோனேசிய கலாச்சாரம் ஒரு படிநிலை அமைப்புடன் சமூகத்தைச் சுற்றி கவனம் செலுத்துகிறது. இந்தோனேசியர்கள் கோட்டாங் ரோயாங் (பரஸ்பர உதவி) மற்றும் முஃபகாத் (ஒருமித்த கருத்து) ஆகியவற்றின் கருத்தை நம்புகிறார்கள், மேலும் தேசிய முழக்கம் பின்னேகா துங்கல் இகா (வேற்றுமையில் ஒற்றுமை) ஆகும்.